Custa machin-a al e propi bela, a funsiun-a propi bin, a të cunven propi catela përché a cost a custa poch e a funsiun-a bin, al e bela <hesitation> ün a pöl intré ën sinch persun-e